Allor 'e piatt principali comunque della mia tradizion, ci sta sicurament 'a pizza margherita, 'a pizza margherita <hesitation> si può dire che è proprio nata a Napoli e infatti onore da. <hesitation> La pizza margherita è in onore <hesitation> della regina Margherita di Savoia. Infatti è fatta con pomodoro, mozzarella e basilico, che song 'e tre colori della bandiera italiana. È la vera pizza napoletana. Si fa cu 'o cornicion alto, morbido e cotto con il forno a legna. Quando infatti ne addenti una fetta <hesitation> capisci che staje magnann 'na poesia. Pò tenimm comunque 'a pasta 'a genuves. 'A pasta a genovese è fatta soprattutto cu 'e cipoll che so, che s'anna stracocere. 'Anna sta p' ore e ore insieme 'a carn. Infatti quann coce comunque s' profuma tutt 'a cas <hesitation> d' 'o profumo d' 'a genoves. È uno dei piatti che secondo me tipici della domenica pecchè t' fann sentì comunque coccolat. Infatti 'a nonna a me m' 'a cucina semp 'a domenica. Pò tenimm 'o ragù napoletano. 'O ragù s' fa cocere sej, sett'ore. Adda cocere comunque lent, cu nu cucchiain pur 'e zucchero e poi adda pappulià comm s' dic a Napl appunt. 'A carn addivent addivent tenera tener. E 'o sugo è accussì sapurit che 'o magn pur cu 'o pan. Prima 'e buttarci 'a past. È molto, secondo me è molto più di un sugo, è 'na cerimonia. Poj teniamo comunque 'e fritti, 'a frittatin 'e pasta, 'e crocchè 'e patan. Gli arancini, <hesitation> detta anche 'a pall 'e riso. Tutto fritto, tutto buono, anche pecchè a Napl chiù s' frigg e <hesitation> chiù chiù 'a robb è fritt e chiù è bon. Poj tenimm 'a past 'e patan che è il mio piatto preferito, che appunto è fatt cu 'e patan, cu 'a scorz 'e parmigian, pò s' mett anche 'o guanciale, s' fa, s' fa 'o soffrittin e adda essere bell azzeccat azzeccat primm 'e magnà. Pò come dolci tenimm 'o babà. Che è molto spugnoso, è imbevuto di rum. Poi ci sta anche la sfogliatella, 'a riccia e 'a froll. E poj tenimm 'a pastiera che di solito s' mangia a Pasqua che ij 'a mangerei tutto l'ann. Che è fatto con il grano, cu 'a ricott e s' mett 'o profumo d'arancia e anche nu poc 'e limone, 'a buccia 'e limone. E tutti questi piatti secondo me <hesitation> hanno comunque il ricordo di casa, pecchè M'arricordano comunque 'a nonna che t'aspetta cu 'o piatto pronto e quindi c'è 'o pranzo d' 'a domenica. Che c'è comunque 'na festa in famiglia. E proprio secondo me, è proprio questo il il segreto della della cucina. L'amore che ti unisce con tutta la famiglia.